<hesitation> Karamoja ninyenda muno kubungayo habwokuba nimpuurra ebyafaayo byaho, ebi bakubazaaho nibyo nkwenda kubungirayo nkarola, ebyafaayo ebinkuhuurrayo nibagamba abantu nibajwaara busa <laughs> hati ninyenda kurola mazima kwe? Ekyakabiri ne- nemere yaabo eyi bakurya, nebyokurya byaabo ebi bakurya, nimba ninyenda ndore ibo nibyahukana habyeitu ebi tukurya?